هل يُعدّ تعلم العديد من اللغات مهمًا، وإن كان كذلك، فلِمَ؟ تعلم اللغات مهم كثير، لأنه يفتح لك طرق للتواصل مع ناس من ثقافات مختلفة ويخليك تعرف أشياء جديدة اللغات توسع عقلك وتزيد فرصك سواء في الشغل أو في التعرف على ناس وأفكار جديدة